Lulugili kho esababis ne yetu ye kibanda pami ne kibanda ofamilie sana kwa gila amabi ka mumba wakatsa mumili usakalima bilahi wagatsia enyo usakachafisha obigila esabuai notzia msibafu na amatzikoko noesinya nonyola wakalaba tzingubi tzia wali na tsio ndio notulitzi egasi ye esabini ni gasi enyinji sana esabuni ye kinande ekhuswa tzikaza tisinyinji sana onyala khufuilakho tzingubo onyala khisesingilakho onyala khufsilakho tzingubo onyala khsengilakho onyala khuogeleziako ebindu kondi ni esabuni endahi sana naongeleziako ebindu hibio bilabaa ebindu bio kulilaku noosia ebindu bio kulilaka wa halia wakamala nobukula ebindo maeka mukitaraza ekio brome kusanza biaksoma kusanza matulizeku moshije munyimba lakini we wakuitza na esabuni ni halafu kali usakhaesinya khuliwa esabuni ye kikandi ofwana vidaminu da ofwono tsa bilahi ohulaa tza bilahi kandi esabuni yo kipande onyo kitzilakali ebindu tsa ebiosi munyumba efulekhe tzindibu.